Ekyindu ekyomughaso ekyerisoha okomundu isiwuliwathahibya nayu ninga isiwuliwamuthahya, ingye ngalengekanaya indi erimwigha iyongiyo. Erigha emitse yiwe, erigha emibere yiwe, eriyitheghererya omundu nikyikulhu kutsibu. Kundi ibwa omundu wamamuyitheghererya, wamaminya ekyika mwitha ekyinigha, ekyikamutsemesaya, <hesitation> eriminya ebyakanza, ebyathyanza, isiwuliwamuthahya. Ngalengekanaya indi ekyindu ekyu kyikindi, ikyikindibya nikyomughaso kutsibu kundi ibwa wukawuka muthahya ebyakakakolha ebyosobyosi bika sibirikwasira ngebihyaka. Wuka wunasi uthi eghe munamuligha isindinamuthahya kwanabya athya. Kandi wukabya nibya iwabiri beghera emubere yiwe kandi iwabirimuyitheghererya wunasi wuthi omundu wawu kwanathya. Neryu ahu kyikakehaya okwakathabanguku komwamaka eghe.